والله إزا تفرغت لمدة أسبوع أول يوم بكون مع العائلة طبعاً أو مع الأصدقاء، تاني يوم أسافر لمكان هادي وأقضي يومين هناك وأستجم، باقي الأيام أخصصلها يقى وي- وقت للقراءة والتعلم لأجل أتعلم أشياء مفيدة متلاً أو حتى أتعلم شي جديد، ممكن أشارك في نشاط رياضي يعني بيمشي الجو.